ما يترك السكر مرة واحدة لأنه صعب يبدا يبدل الحلى الصناعي بأشياء طبيعية متل الفواكة، أوالعسل ومع الوجت راح يلاحظ أن رغبته بالسكر تخف، واللي يحب الحلويات وايد بجوله يسويها بالبيت بنسخة صحية أفظل.